Mkpò ádé sè dè <hesitation> áyid itòng, yè, èbèn áyid ilòng mè ágwò àfò ákpèb ádè ti’bóró. ná ányè ákpu-bóró fién ikó, ná ánye nángá mkpò, ná ányè ábángà uwèm, ná ányè àtiè ná ányé ásine áffong, ná ányè ákèdè ákènyòng ádi or ntè idághá nwán ami ndòhò kò nkènyòng ndi ányè, ánángá mkpò, ányè, ná ányè ásèmbòro nyèn ikó, ná ányè àkèmi dè mkpé táng ikó ányè idèhè átá nwak-nwak, átong ámò ányè wák wák ákán áilà, ákàdè nkè nyòng ndi ányè ásuk ánángà mkpò ntèdè inèkè dókó sè idì mfáná but ányè ánàm <noise> mkpo ámi ntimmèkè ndiòngò si dè uduák èsit ámo, or ányè inuku isiò inuk indòkò nyèn sè nám ná ágwò ánám áde.